Skwi man nzhiy amana nlew ageda zhigilè amana nza nte wudahi nzey man nga giya nte'mafsa nga ngece nhwuduk nga ngece zhevad'nga dwon do mper lak nga ngece nri nga dwo nvara nga ngel mper shagwa nga ngecha mbura mbura nwar nga ngelka nshagw nga, nga nshke nwi nga nlebasla'a to nzyi sa man eh lew kasa egeda nhaii nhalaki'sa dekwa dalai mamga nvan dekwa lin linga nga ntuva nkwo'kwar nga dwo ngelka nhsagw'nga, nga nshke wni avuna nga mperk lak nga ngech'a nhwuduk nga nga shed'shed nriya amana ntente sa kam, enga ndesh nva' sam nte ndzey ma- sam nte ndzey ma ghammm dai mper lak maggihi man nga mpera nte nigeria sata nenga ndzan ntuva dey sukweme? Ai gada asam ngide ai lew a amana nasa asam ngide ba agui skwabi nga sata nfelai kome a lokachina asam zhigile ginne ai gada an nga nzey nga.